डॉकटर ऊ अपॉइंटमेंट उन्नो फोन लान लान हाला बत्योम दू। ईपाता रिंगते नमस्ते डॉक्टर आंग नामंग हुजु दू। दो अपॉइंटमेंट ग्यतुक, दोनीपि आंगु समस्या हने हने तच। दोनीपि डॉक्टर तोरो या नाब बच। निपी होदो आनु हिसाब इस आनु अपॉइंटमेंट रांच। ए आनु शुल्क ली बत्याच।